Okuk ekeme ndidep inemesid siak itu ete ke owu ubuene edi owu ebim, ebim edi nte nnyin ikuhde ebim k’iko ttu edi, owu ebim idu idahaemi, akpri mkpo owu anamde, ayayad fin esid edi unyene ọkuk mfin emi ọmọduk otu kpukpru mkpo se mm’owu anamde ana esuk ekud fin esin siak mmenyene ọkuk, okuk anam esid enem owu, siak unyene se ofo adiade k’usen k’usen, enyene ọkuk abup ufọk, esine k’inem esid, enyene ọkuk odo nwan esine k’inemesid enyene ọkuk anam mbubehe mfo yak eyie, kpukpru oro esine k’inemesid do ọkuk edi mkpo emi anamde yak esid enem owu munyeneke ọkuk, kpukpru mkpo etie fin ibifik ibifik, uwọro anwa idahaemi, nkọm, owu abra mbra ma ofo idahaemi ayayeṅ fin siak. Okuk idukhọ, utiehe nte nka. Mekeme nditie okud nte nka mfo enyene ọkuk abup ufọk, ofo munyeneke, kpukpru mkpo se nka mfo oro inamde etie fin ibifik ibifik, ayengari fin. Ọkuk ananam esid enem owu unana anam owu ekeme nditie ebim ebim, usuk ekpan mm’owu esikade ekeyire edi unana esiñam yak mm’owu aka ekeyire ekpan siak adaesie isimeke isi, isimeke edem, emo inam didie otu ke oro, yak uwem emo etie mfin emi, ekemen uduk ekeyire ekpan, edi owu emi enyenede ọkuk ekeme ndiwọrọ aka otu owu mfin emi ete nditọñwọñ ifañ idu k’ufok ñwed emike emo inyem ndino mmo yak mmo aka ñwed mfan kpukpru oro edi k’inemesid emi afo ọdioñọ k’imo inenyene ọkuk oro munyuñ, munyeneke, umukemeke unam ntra. Ọkuk ono owu inem esid, okuk nte nnyin itiñde, okuk esine ke otu mkpo kied emi edide Abasi isọñ ono owu